إذا مثلًا زميلي ألهاني عن العمل بقول له ممكن ياخوي ما تلهيني لأني عندي شغل لازم أركز عليه هالحين، ممكن نتكلم بعدين وقت ما أكون فاظي أو كدة لأني أحتاج شوية من الهدوء عشان أخلص شغلي ونرجع نتكلم وقت الفظاوة عشان نتكلم أنا وأنت بهدوء وأكون فاظي وأنت فاظي كمان.